אלא ר'געת גר סימנה ללווארא נגתנם אלפרסה באש נסחח שי גלطات דרתם סווא אלכלם ולא פאה נאعتזר מן הנאס לי ימקין ג'רחתם בלא קצד ו نعطي וקט אקטאר לעלאילה דיעלי נعاוד נחתת נהאר בטאריקה אכשן נתפאדה אלתסרע פיקלקראראת ו חתי פחדמתי נהאול נكون מרכז אקטאר ו מונחליש פרס תדיעלי סימנה ס'ג'ירה ולקין כנג'יר בזאף אלחייאה אלא עראפנו כיפאש נסתעלוה מיזיאן.